<hesitation> A' xikinche' a'lo' jach ki' a'lo' chen wa'ye' ti kilu'umil yan, a'lo' u kub'eloo' utasikoo' ti kol ti uche'il ju'ju', ti uche'il chäkaj a'lo' ku- kulikikoo' ti a' che'il kutasikoo' ka' u mächikoo' ixch'upaal ixch'upaaloo' wa ixch'up, ixch'upoo' kumächikoo' ixch'upaaloo' ixch'upoo' ku- kutz'ämikoo' ich ja' jun ka' ujok'sikoo' ti ja' kup'o'ikoo' etel <hesitation> cloro kujok'sikoo' ku- ku- kumächikoo' a' a' uta' a' b'a'ax tu'ux uka'aj u- uxot'o' uchun ku tulakal a' a' xikin che' kuxot'ikoo' uchun ka' umächikoo' kub'eloo' ti juch'b'il kujochikoo' kujuch'ikoo' tulakal, ka' yan jo'mij ujuch'oo' kumächikoo' a'-a' fridera kujochb'il yek', ku pue kutz'ikoo' te'lo' kutzäjikoo' tzäja'an <hesitation> jo'mij utzäjikoo' kuch'a'ikoo' kutza'i- kuch'a'ikoo' a' säkan kumentikoo' <hesitation> watz'a'an waj a'lo' kuya'b'il b'aje'laj empanada, a'lo' jach ki' jach ki' ki' a' xikinche' a' watz'a'an waj etel xikinche' jach ki', b'aylo' xan chen jeb'ix kinwa'lik te'ex a'lo' jach ki' ki' <hesitation> jach ki' a' xikinche' etel watz'a'an waj. etel chen chen tzäja'an a'lo' jach ki', a'lo' kin ki' ki' tinchi'.